Imaana ya maisha mazima aya namana ndikwa chaka tondo uzanu muntu uli ni fulaha ni laha ziyonsi kwene nicha kulim manda kwenge chilipo, chilipo chisi chakulonda nimpia kwene ngukweti uwo kupela ngeli wanda uzima unuma malindu use kanawozu akaliza liyailu kwafika mwalamba likanana uzo umuya mwandana <noise>